Pues iin hora na kudi vao jan tá kana ná, na kudio ha a an. dika ona hora a uxi hora, tu dava xhichi ta na ho chón keo ta, ha a an. xa xaodrio ho o on. xa koa xaonrio, gta davaxhichi t a va iño hora a komi hora ho dabana ná akinena kidachon'na tá ha a an va a kidina hora ta ngu hora akan ná-na kudio ta dikan nguan o kikueo, doko ha a an. davaxhichi tá hoa hoa complicado ña kudio iin hora xhi'i hora nguan ná kana kudi vao vinií.